कारू नाम जान ची ब्रांड वोन कारू नाम अलग वोन ब्रांड अलग, नाम ची बी.एम्.डब्लू, हुंडई, टोयोटा, ऑडी, कीवी, फोर्ड, और मेते इथी ऑनदु ज़्यादा मेते पता नी ची।